Molda mamaya gamolda manaya kurami dija sukayu mama ah sukazabaku magu muliya jangu aga barka kwa makuku kura munagu mama kuku ap munaga lakuligwa mai dijasukayu disukuri yakovada niyu nduguyiku munagu manyu asinda manyu adugai ndurdu kiuna ku achibadaku diye nduku musdagu anuda anganyu musdagu ndugu kiunaku diyu asukani manyu muliya thurima kiu muliya mai kudagadaguma muliya thurima sai kiya athahi aban diyu iviri nda agamul mdugu bathuka latu ga chuba ndugu munagu jandugu kugu indagari kuja chuban sun munagu kuja huri ga muliya thur duri maja kira munagu magu adugari kur kugu agiri ndurari kugu giri ndurari g-sagu suka pina wudufa thagunamal ga agiri aga iju kuja kubazurba magu aja dunamaguri gamulsugu adi atsuku anun ga muliya aba mushada sukuku asukagu azumtu sukudu kiuna achubada kiya sai kija kija bin mai awu aban dumur amatmai ga dugabakur gasundba sugu ivakwa maja munagu ga muliya maja kura munagu anu kiga giri gu indaguri zum ah mdukuda tiyafu akwu lagu munagiuya naa yin thlaguyi yin, yintada gatiy akulagu munagu maja kura yinya naja fun aku lapu munagu mai aban.